Debia la baa yima yima la <hesitation> zo’e mɛ. Fu wan bisera, baa weseri mɛ, deebia ka weseri. Baa karege Gaana deebia mɛ. Ba za'a de la dusi amaa ma ka tabelɛ nyɛ ti deebia tabele karege gaana baa. Ba san kɔ’ɔm dikɛ la za’a ze'ele, baasi zo’e zo’e ni karege mɛ gana deebiisi mɛ. Fu san le bisera, ba yima yima de la, baa la iŋɛ nɛreba zo’e zo’e tari baasi ti ba gura la yire bala baasi no bɔna nyiŋa gee deebia tuunɛ de la a bɔna deem nyɔgera sakiresi. Bala zuo la mi basɛ ti baasi zo’e zo’e ni bɔna la nyiŋa amaa deebiisi zo’zo’e mi boi la deem.